sem upp hefur komið hér á landi fjöldi fólks fékk í gærkvöld

í nafni lögreglu með honum var reynt að koma óværu í tölvur notenda til þess að komast yfir

nær ómögulegt er að leita að fólki á svæðunum sem urðu verst úti í náttúruhamförunum í Indónesíu í síðustu viku óttast er að allt að fimm þúsund séu látin ágætlega gengur að finna vinnu fyrir fólk með skerta starfsgetu að sögn deildarstjóra hjá Vinnumálastofnun hún segir mikinn mannauð leynast þar mikilvægt sé að horfa á styrk og getu umsækjenda hundrað og fimmtíu milljón Brasilíumenn kjósa í dag til þings og sveitarstjórna og velja forseta lauf af wasabi jurtinni

eru notuð til að bragðbæta bjór í brugghúsi á Egilsstöðum jurtin er ræktuð í gróðurhúsi á svæðinu

upp hefur komið hér á landi er í rannsókn hjá lögreglu

svikapóstar voru sendir í nafni lögreglunnar á stóran hóp fólks og reynt að koma fyrir óværu sem veitir tölvuþrjótum aðgang að tölvu og hlerar allt sem slegið er inn á lyklaborðið til að mynda lykilorð markmiðið er að komast yfir svo sem um

eða kreditkortanúmer fólkið var í póstinum boðað í skýrslutöku hjá lögreglu og boðið að smella á tengil til að fá nánari upplýsingar um málið sem það tengdist þegar það var gert opnuðust skrár sem innihéldu óværu eða spilliforrit sem veitir

aðgang að tölvunni og öllu því sem slegið er inn á lyklaborðið aðgang að myndavélum og fleira sérfræðingar í tölvuárásum hafa rannsakað frá því hún kom upp í gær

lykilorðunum sínum magni segir árásina eina þá vönduðustu sem sérfræðingar hafi séð hér á landi fólk þurfi að slá inn rétta kennitölu og þá birtist nafn viðkomandi þannig að forritið virðist tengjast Þjóðskrá hann segir margt benda til þess að þarna séu Íslendingar að verki það læðist smá grunur að manni að geti verið bara

síðunni og annað sem maður hefur

að skoða vitið þið hvað margir hafa lent í þessu nei en mjög margir voru allar línur á fullu hérna hjá lögreglunni í gærkvöldi mjög margir sem höfðu samband þannig að það er alveg ljóst að þetta er mjög stórt lögreglan er í samstarfi við bankana og ekki er vitað til þess að millifærslur hafi átt sér stað vegna

samkvæmt upplýsingum frá öryggisstjóra Íslandsbanka er ekki nóg að fá aðgangsorð og leyniorð notenda til

þess að geta millifært í til þess þarf einnig önnur auðkenni hvað getur fólk gert ef

í þessa gildru ég myndi byrja á því að aftengja netið svo myndi ég taka afrit af helstu gögnum og svo myndi ég einfaldlega setja stýrikerfið upp á nýtt bara hreinsa hana alveg nú er nafn lögreglunnar dregið þarna inn í

var það vel gert að fólk var að falla við vitum það falla í þessa gildru og skrá sig þanrna inn þetta mun taka tíma fyrir okkur að komast í gegnum þetta allt og það er ítarlega fjallað um

þar kemur meðal annars fram að tölvuþrjóturinn stal notendanafni kennitölu og lykilorði frá til að stofna lénið sem var notað til að blekkja fólk því hefur nú verið lokað formenn stjórnarflokkanna funduðu í gær með bæjarstjóra Vesturbyggðar og oddvita Tálknafjarðarhrepps ásamt sveitarstjórnarmönnunum vegna

stöðunnar sem komin er upp þar í

Facebook færslu Katrínar Jakobsdóttur forsætisráðherra hún segist vonast til að farsæl lausn finnist

ráðherrar sjávarútvegs og umhverfismála séu að skoða hvaða leiðir séu færar til að gæta meðalhófs í málinu úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála felldi úr gildi rekstrarleyfi og starfsleyfi Arnarlax

og Arctic Sea til laxeldis í sjókvíum í Patreksfirði og Tálknafirði yfirvöld í Indónesíu telja að um fimm þúsund manns sé enn saknað eftir

eyju í síðustu viku til greina kemur að lýsa rústir heilu hverfanna fjöldagrafir til að aðstoða allan þann fjölda fólks sem þarf á aðstoð að halda eftir jarðskjálftann kröftuga á eyjunni fyrir tíu dögum og flóðbygjuna sem honum fylgdi staðfest er að tæplega átján hundruð mannsi hafi farist en talsmaður almannavarna á Indónesíu tilkynnti í dag að tala látinna kynni að hækka mikið

borgar sem urðu verst úti í hamförunum jörðin gleypti þau svo gott sem í sig þegar rakur jarðvegurinn leystist upp og breyttist í leðju aðstæður eru enn þannig að leit að fólki á svæðinu er nær ómöguleg og fyrirhugað er að allri

leit verði hætt á fimmtudag ráðherra sagði í gær að viðræður væru við fólk á svæðinu og

um að lýsa þessi svæði fjöldagrafir sem ekki yrði átt við frekar Ásmundur Einar Daðason félags og jafnréttismálaráðherra vill herða viðurlög við brotum á vinnumarkaði hann vill að nokkurs konar sérsveit geti farið á vettvang og gripið inn í Ásmundur Einar sagði í Silfrinu að hann ætti jafnvel von á því að í vikunni væri hægt að halda fyrsta fund starfshóps sem á að skoða víðtækara eftirlit með hugsanlegri brotastarfsemi á vinnumarkaðnum

og leggja til lagabreytingar sem varða þá það sem hægt er að kalla síbrotamenn ég vil sjá þegar að menn eru

meðvituð endurtekin endurtekin atriði sem að menn eru að brjóta á það að vera með einhverjum hætti að það eiga að vera viðurlög við slíku hvort sem

mjög háar sektargreiðslur eða einfaldlega ef eru mjög alvarlegar aðgerðir að

þarna vísar ráðherrann í sjónvarpsþáttinn

síðasta þriðjudag um vinnumansal Ásmundur Einar vill að þessi mál verði eitt af

í komandi kjarasamningaviðræðum og hann vill líka eftirlit sem fer á vettvang sem er öflugra en

nú er síðan þurfum við að setja það með miklu markvissari hætti að það sé einhver sérstök sérsveit í þessum málaflokki sérsveit sem að geti farið um geti gripið inn í og það séu þá allir aðilar þar við borðið forseta og þingkosningar sem hafa klofið brasilísku þjóðina standa nú yfir líklegur sigurvegari forsetakosninganna segist ætla að koma í veg fyrir að Brasilía verði annað Venesúela í Brasilíu er borgurum skylt að kjósa enda hljóp fólk til þegar kjörstaðir voru opnaðir í morgun hundrað og fimmtíu milljónir Brasilíumanna kjósa í dag um

forseta alla þingmenn neðri deildar þingsins og meirihluta þeirrar efri alla fylkisstjóra og meira en þúsund sveitastjórnarmenn aðdragandi kosninganna hefur einkennst af vantrú almennings á stjórnmálum eftir spillingarmál síðustu ára

er spáð mestu fylgi í forsetakosningunum þrjátíu og átta prósentum

kaus í Rio í morgun hann hefur annars lítið sést í kosningabaráttunni enda legið á sjúkrahúsi eftir tilræði við hann í september

mælist með um tuttugu og tvö prósent líkleg niðurstaða er að enginn fái hreinan meirihluta og seinni umferð verði eftir þrjár vikur milli

gæti þá orðið mjótt á munum kjörstöðum verður lokað víðast hvar klukkan átta að íslenskum tíma búist er við útgönguspám um tíu og fyrstu tölum upp úr því hundruð milljarða eru enn inni í þrotabúum gömlu bankanna

hruni enn eru einhver ár í að uppgjöri

féllu voru skipaðar sérstakar skilanefndir og slitastjórnir sem höfðu það verkefni að gera upp þrotabú bankanna þessar nefndir hafa lokið störfum en þegar nauðasamningum lauk færðust íslenskar

krónueignir yfir til ríkisins en aðrar eignir voru færðar inn í þrjú félög sem stofnuð voru utan um eignir hvers banka

eignarhaldsfélag sem er í eigu kröfuhafa gömlu bankanna sem eru að mestu erlendir sjóðir og starfsemin felst í því að reyna að koma þessum eignum yfir í peninga og greiða

þá til þessara eigenda og á endanum að slíta félaginu ef allt gengur vel Kolbeinn segir að inni

um hundrað milljónir evra sem nemur um þrettán milljörðum króna þar af er stærstur hlutinn þrotabúi Landsbankans í Lúxemborg og er fast þar vegna dómsmála sem eru í gangi í Frakklandi og á Spáni og varðar það félag vinna stjórnar þrotabúsins miði að því að klára þessi mál starfsmenn þess séu teljandi á fingrum annarrar handar ef við horfum á

dómsmál sem nú eru í gangi og ef við gerum ráð fyrir að þau fari öll alla leið í gegnum öll áfrýjunarstig hvort sem það er hérlendis eða erlendis þá er þetta tvö þúsund tuttugu og tvö sem þetta mun lifa frá Kaupþingi e h f sem heldur utan um eignir gamla Kaupþings fengust þau svör að heildareignir félagsins í lok árs tvö þúsund og sautján hafi numið rúmum tvö hundruð þrjátíu og þremur milljörðum íslenskra króna félagið er enn stærsti hluthafi Arion banka með tæplega þriðjungshlut áætlanir félagsins gera ráð fyrir að stærstum hluta eigna verði umbreytt í lausafé á næstu tveimur árum og frá þrotabúi Glitnis fengust þær upplýsingar að frá því að nauðasamningur Glitnis var staðfestur árið tvö þúsund og fimmtán hafi félagið greitt rúma sjö hundruð milljarða til kröfuhafa sinna vinna félagsins miði að því að selja þær fáu eignir sem eftir séu í félaginu og ljúka fjórum útistandandi dómsmálum samkvæmt nauðasamningi sé gert ráð fyrir að félagið sé starfandi til ársins tvö þúsund tuttugu og fimm Vinnumálastofnun stendur fyrir átaki í því að útvega fólki með skerta starfsgetu vinnu deildarstjóri þar segir það ganga ágætlega en það vanti hlutastörf átakið gengur undir heitinu

hefur verið haldinn fimm sinnum með honum er vakin athygli á atvinnumálum fatlaðs fólks og þörfinni á því að atvinnuleitendur með skerta starfsgetu fái aukin tækifæri á vinnumarkaði almennt séð gengur okkur bara ágætlega að finna vinnu fyrir þennan hóp en þetta er hins vegar mjög einstaklingsbundið þeir sem eru með skerta starfsgetu og

aðstoð við atvinnuleitina er mjög fjölbreyttur hópur og færni og geta mjög ólík og þar af leiðandi er mjög mismunandi hversu vel gengur að finna vinnu og hversu fljótt

sem leitað er að eru því mjög fjölbreytt og mismunandi og segir Laufey að sem betur fer sjái fjöldi fyrirtækja og stofnana sér hag í því að ráða fólk úr þessum hópi þótt vissulega mættu þau vera fleiri

ég held að atvinnurekendur hafi aldrei verið neitt neikvæðir gagnvart þessu ég held að þetta sé miklu frekar bara

þekkja ekki hún segir skort á hlutastörfum vera hluta vandans á því mætti til dæmis taka með því að skipta störfum upp við sem erum að vinna í þessum málaflokki erum alltaf að skoða styrkleika og færni

ekki einblína á fötlun og skerðingar og það er mikilvægt veganesti út í þetta allt saman þessi hópur getur mjög mikil Laufey leggur áherslu á að í þessum hópi sé mikill mannauður við þessu ári erum við með staðfestar áttatíu og fimm ráðningar og margar ráðningar í pípunum þannig að þetta gengur ágætlega en þetta er oft mikil vinna brett var settur í embætti dómara við Hæstarétt Bandaríkjanna í Washington í gærkvöld eftir að öldungadeild Bandaríkjaþings samþykkti tilnefningu hans með fimmtíu atkvæðum gegn fjörutíu og átta það er tæpasta kjör

hæstaréttardómara vestanhafs í meira en hundrað ár andstæðingar

sem sakaður er um kynferðisbrot mótmæltu kröftuglega fyrir utan þing og dómshúsin í gær sem og víðar um Bandaríkin sór embættiseið einungis að viðstöddum sínum nánustu en önnur athöfn verður með Trump forseta í hvíta húsinu á mánudag til að varna því að vatn fari í Vík í Mýrdal í jökulhlaupum samfara Kötlugosi þetta segir björgunarsveitarmaður og fyrrverandi lögreglumaður í Vík líklegt er talið að vatn nái til þorpsins verði eldgos í Kötlu eins stórt og það var fyrir hundrað árum þetta kemur fram í þættinum Katla kemur sem sýndur er á RÚV í kvöld kötlugosið nítján hundruð og átján var afar stórt

sem fylgdi var hamfarahlaup rennsli þess var þrjú hundruð þúsund rúmmetrar á sekúndu flóðahermun sýnir að líklega myndi slíkt flóð ná inn til Víkur er að láta láta landið breytast við setið sem er miklu leyti gosefni úr gosinu sjálfu

hlaup rennur ofan á því og núna það nýjasta var að meta hvað gæti mögulega farið mikið vatn inn til Víkur að óbreyttu og hugmyndin þá á bak við það

svo að svara á að byggja varnargarð fyrir austan Vík sem að ver þá Vík fyrir þessu austan Víkur rétt við Höfðabrekku er varnargarður sem liggur milli

en hann er ekki það mikill að í allra stærstu hlaupum þá myndi hann sennilega hlaup fara yfir hann og hann myndi jafnvel kaffærast í seti og það þyrfti að þennan kant þarna á jöklinum svoleiðis að færi

hann vel til að hlífa frekar að grafi úr honum og og halda þessari vörn sem við höfum þarna fyrirtæki sem ræktar og ætlar að tvöfalda

á Egilsstöðum nýtir laufblöð plöntunnar sem annars hefðu farið í súginn nú er ár liðið síðan fyrirtækið jurt afhenti veitingahúsum fyrstu

uppskeruna og margt hefur gerst síðan öll fyrsta sáning var uppseld í sumar og fyrirtækið sendir veitingastöðum víða um heim þessa

plöntunnar er rifinn niður og notaður með sushi og í ýmsa rétti mauk sem selt er í matvöruverslunum og kallað er er að mjög litlu leyti búið til úr jurtinni við framleiðsluna falla til aukaafurðir og blómin þykja bragðgóð Friðrik Bjartur er hins vegar kominn til að sækja laufblöð en þau notar hann til að bragðbæta nýjasta bjórinn svo mallar þetta hér ofan í suðunni

hleypir þannig bragðinu út í bjórinn svo setja ég það að hluta til í í gerjunina og þá fæ ég skemmtilegt eftirbragð sem passar mjög vel við við humlana sem ég not a sem eru japanskir

ferska og góða eftirbragð af

minnka sóun á afurðum og og nýta hluti betur jurt er með ræktunina á

í fellum og byrjaði í öðru gróðurhúsanna sem áður tilheyrðu gróðrarstöð Barra forsvarsmenn fyrirtækisins

sé að aukast og nú stendur til að leggja bæði húsin undir og rækta wasabi á fjögur þúsund fermetrum neytendur þurfa að spyrja sjálfa sig hvað þá vantar og hvað þeir þurfa og haga

sínum eftir því þetta segir sérfræðingur í sjálfbærni Íslendingar skiluðu þrjú þúsund og tvö hundruð tonnum af notuðum textíl til Rauða krossins í fyrra hver Íslendingur kaupir að meðaltali um sautján

fatnaði og öðrum textíl á ári

í heiminum er stórt vandamál við erum að framleiða mjög mikið af fatnaði og mjög mikið af fatnaði sem endist stutt margt af því endar í ruslinu en stór hluti öðlast sem betur fer framhaldslíf fatasöfnun er ein helsta tekjulind Rauða krossins á síðasta ári þá tókum við þrjú þúsund og tvö hundruð tonnum af textíl sem

fatasöfnun rauða krossins og það fóru um þrjú þúsund tonn í útflutning það sem er flutt út fer í endursölu eða endurvinnslu en hægt er að endurvinna nær allan textíl

en auðvitað er best að þetta sé ekki framleitt og þar af leiðandi þarf svona hver og einn að skoða og virkilega spyrja sig hvað vantar mig og

um fatasóun í Landanum að loknum fréttum færri komust að en vildu þegar sérstök messa fyrir gæludýr í kaþólskri kirkju

dýravinur hundar kettir og fleiri loðdýr fá þá að fjölmenna á

og fá yfir sig vígt vatn kannski ekki það sem var í mestu uppáhaldi hjá köttunum í kirkjunni ekki komust allir fyrir inni í kirkjunni svo að blessunin hélt áfram utandyra að messu lokinni gengu

blessaðar skepnurnar ásamt eigendum í gegnum

margir bæði menn og dýr voru klæddir upp í skrautlega búninga að þessu tilefni þó ekki væru þeir allir sérstaklega kristilegir að sjá og þá að veðri norðaustan átta til þrettán metrar á sekúndu og rigning eða slydda nyrst á landinu á morgun en hægari annars staðar skúrir eða slydduél við en bjartviðri lengst af suðvestanlands víða vægt næturfrost inn til landsins en hiti tvö til sjö stig á morgun og mildast við suður og austurströndina Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir þetta hér rétt á eftir og þá er rétt að sjá hvað Einar Örn Jónsson ætlar að bjóða upp á í íþróttum hér

í úrvalsdeildinni í handbolta harðnar eftir leiki dagsins en er komið á fljúgandi siglingu í enska boltanum og Alfreð Finnbogason er á skotskónum í Þýskalandi komið hér á landi fjöldi fólks fékk í gærkvöld

í nafni lögreglu með honum var reynt að koma óværu í tölvur notenda

að komast yfir

nær ómögulegt er að leita að fólki á svæðunum sem

úti í náttúruhamförunum

í Indónesíu í síðustu viku óttast er að allt að fimm þúsund séu látin ágætlega gengur að finna

vinnu fyrir fólk með skerta starfsgetu að sögn deildarstjóra hjá Vinnumálastofnun hún segir mikinn mannauð leynast þar mikilvægt sé að horfa á styrk og getu umsækjenda hundrað og fimmtíu milljón Brasilíumenn kjósa í dag til þings og sveitarstjórna og velja forseta mælist með umtalsvert forskot á aðra forsetaframbjóðendur lauf af wasabi jurtinni rótsterku eru notuð til að bragðbæta bjór í brugghúsi á Egilsstöðum jurtin er ræktuð í gróðurhúsi á svæðinu þessum